เลือกเปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เพราะว่าต้องการออมเงินอย่างเดียว

เคยปิดบัญชีธนาคาร เพราะว่าเปิดไว้ตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วบัญชีบ่เกิดการขยับหรือบ่ได้อัปเดตเลย เลยต้องปิดลง

มันซับซ้อน เพราะว่าเฮาต้องไปธนาคารโดยตรง เฮ็ดให้เสียเวลาในการปิดบัญชี

ข้อยสิโอนเงินจากแอปธนาคารในโทรศัพท์ เพราะว่าเป็นวิธีที่สะดวกสบายที่สุด

สำคัญ เพราะว่ามันเป็นธุรกรรมทางการเงิน เฮาสามารถใช้จ่ายทั้งเงินสดแล้วเฮาเงินโอนได้

ควรมีแบบสอบถามเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อที่จะพัฒนาแอปให้มันต่อเนื่องตามจุดประสงค์ของคนใซ้งาน

ข้อยฝากเงินเทื่อละหนึ่งพัน เพราะว่าเป็นเงินที่ข้อยตั้งใจออมแล้วกะจะฝาก

ข้อยฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์ เพราะว่าจะได้มั่นใจว่าเงินเข้าบัญชีธนาคารเฮาอีหลี

ต้องการฝากเงินไว้ในที่ปลอดภัยแล้วกะได้รับดอกเบี้ยที่สูง

สะดวกสบายกว่าสมัยก่อน เพราะว่าสมัยก่อนต้องไปธนาคารโดยตรง แต่สมัยนี้มีการฝากเงินที่หลากหลาย

ฝากเงินสดไว้ในธนาคารดีกว่า เพราะว่าดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นได้เรื่อยเรื่อยมากกว่าการเก็บเงินสดไว้ที่ตัวเอง

มีความปลอดภัย เพราะว่ามีระบบที่รัดกุม ดีกว่าเก็บไว้กับเจ้าของ

บ่ดู๋ปานใด เพราะว่าข้อยเน้นสแกนจ่าย โอนจ่ายทางธนาคาร

ประมาณห้าร้อยบาท เอาไปใซ้จ่ายกับร้านค้าที่เขาต้องจ่าย ซื้อขายเงินสด

ข้อยมักซื้อของออนไลน์ แล้วโอนจ่ายเลย ซึ่งมันสะดวกสบายบ่ต้องมารอจ่ายเงินสดตอนของมา

มีความปลอดภัยแต่ต้องระวังคนรอบข้างหรือขโมยที่จะมาขโมยเงินสด เวลาเงินออกจากตู้ ATM

ฮู้สึกมั่นใจ แล้วฮู้ปลอดภัย รู้สึกว่าเงินบ่ควรเก็บไว้กับตัว เก็บไว้ในธนาคารปลอดภัยที่สุด

โทรสอบถามธนาคารโดยตรง แล้วกะบ่กะจ่ายเงินที่บ่รู้ที่มาที่ไป

มีผลเพราะว่า ซื่อเสียงธนาคารที่ดีซื่อจะยิ่งบริการดี บริการไว แล้วบริการรัดกุม

ตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของที่จะเฮ็ดธุรกรรมทางการเงิน ทางออนไลน์ว่าน่าเซื่อถือบ่

ความปลอดภัยสำคัญกว่า เพราะว่าเงินธนาคารที่เฮาฝากไว้ จะต้องบ่หายไป ถ้าเทียบกับความสะดวกสบาย แต่บ่รัดกุม บ่ปลอดภัย

เคย ใซ้ตู้ ATM ในการโอนเงินไปบัญชีอื่นอื่น

บ่สมเหตุสมผล เพราะว่าค่อนข้างที่จะแพงเกินไป บ่ว่าจะยอดเงินน้อยหรือหลาย ค่าธรรมเนียมกะเท่าเดิม

ปกติฝากเงินเดือนละครั้ง เพราะว่าอยากได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกปี

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการสินเชื่อต่างต่าง เงินกู้ชัดเจนดี

เคยได้รับคำแนะนำ อย่างเช่น ให้ผูกหมายเลข PromptPay ไว้กับบัญชีเพื่อความสะดวกสบายในการโอน

เลือกไปเวลาที่ธนาคารเปิดเริ่มต้น เพื่อที่จะได้บ่ต้องรอคิวโดน

มีความกังวล เพราะว่าย้านเฮ็ดธุรกรรมทางเงินออนไลน์ โอะ เช่น โอนผิดหรือว่าซื่อบัญชีบ่ถูกต้อง

เคยเปรียบเทียบการบริการในเรื่องกลุ่มเป้าหมายเฮ็ดให้การบริการซ้าลง อย่างเช่นกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ

ข้อยเตรียมบัตรประชาชนแล้วกะบัญชีธนาคารไปเสมอ

บ่เคยบ่สบายใจ เพราะเพราะว่าการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารโดยตรงคิดว่ามีความปลอดภัยที่สุด

คิดว่าการออมเงินเป็นวิธีที่ดี เพราะว่าเฮาจะได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เงินเฮามีความปลอดภัยมากกว่าออมไว้กับเจ้าของ

เคยตั้งซื่อเล่นเพราะว่าจะได้เข้าใจง่าย ซื่อคำเว้าที่กระชับมากขึ้น อย่างเช่น ธนาคารสีฟ้าซื่อคือธนาคารกรุงไทย

บ่รู้จักเลย ต้องรอเขาธนาคารอธิบายให้ฟังเท่านั้น

สำคัญมาก เพราะว่าข้อยกู้ ข้อยกู้เงิน กยศ. อยู่ ซึ่งกะต้องติดตามบทบาทของธนาคารต่อไป

ข้อยสิแชตปรึกษากับธนาคารโดยตรง เพื่อหาข้อมูลจากแหล่งที่มันชัดเจน กะคือธนาคาร

ข้อยเคยใซ้ เงินซื้อของฟุ่มเฟือย เพราะว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบในการซื้อของ

เคยใซ้บริการแจ้งเตือนทาง SMS เพราะว่ามันมีประโยชน์ที่ใซ้รู้ว่าเงินใซ้เข้า ออก หรือถอนไปเท่าใด

ควรให้ความรู้กับประชาชนมากกว่านี้ เพื่อที่จะได้เตรียมรับมือการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

มีความสำคัญ เพราะว่าถ้าใซ้จ่ายเพื่อความสุขส่วนใซ้ สุขภาพจิตจะดี แต่ใซ้ต้องมีการวางแผนทางการเงินนำ

เคยเปลี่ยนธนาคาร เพราะว่าอยากใซ้บริการ ระบบบริการธนาคารอื่น จะได้รู้สึกบ่จำเจแล้วใซ้แปลกใหม่

มีประโยชน์ เพราะเฮาจะได้เรียนรู้การบริการของธนาคาร แล้วเฮารูปแบบของดอกเบี้ยแต่ละธนาคาร ขึ้นลงมากน้อยส่ำใด

บ่เคยใซ้บริการแลกเงินต่างประเทศเลย เป็นสิ่งที่ใหม่มากสำหรับข้อย

เท่าเทียมกัน เพราะว่าการบริการที่เท่าเทียมมันกะจะมีระบบรัดกุมที่มีประสิทธิภาพ เฮ็ดให้ การเงินมีสภาพคล่อง

ควรเก็บเงินไว้ใซ้ในยามสำรอง ยามฉุกเฉิน เพราะว่าใซ้จะได้ เอ่อ บ่ล้มเหลวทางการเงิน แล้วใซ้มีเงินรองรับในยามฉุกเฉินได้

คิดว่าจะมีในอนาคตเพราะว่ามันจะสะดวกสบายมากขึ้น บ่ต้องไปธนาคารโดยตรงกะสามารถเฮ็ดธุรกรรมออนไลน์ได้

คิดว่าเป็นสิ่งที่ควรเก็บข้อมูลส่วนโต เพราะว่าข้อมูลจะได้บ่รั่วไหล บ่เกิดผลกระทบในเรื่อง ในทางที่ผิด

คิดว่าควรให้ความสำคัญกับเงินออม เพราะว่าเฮาจะมีเงินสำรองไว้เฮาในยามที่ฉุกเฉิน

มีความสำคัญแต่เฮาต้องพิจารณาอย่าง เคาะ รอบคอบ เบิ่งกำลังเงิน บ่เฮาจ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อเอาหน้า

ธนาคารควรสิมีแนวทางซ่อยเหลือชัดเจน เช่น ซ่อยต้องแจ้งความประสงค์ที่จะขอความซ่อยเหลือไปภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่านั้น

จะเฮ็ดให้เฮาเป็นคนที่วางแผนการเงินตั้งแต่ยังอายุน้อยน้อย ยิ่งโตความล้มเหลวทางการเงินเฮาจะน้อยลง

มีความโปร่งใส เพราะว่าสื่อโซเชียลมันเข้าถึงง่าย เพราะฉะนั้นการเฮ็ดอิหยังที่โปร่งใสจะปลอดภัยดีที่สุด

เคยได้รับสิทธิพิเศษในการเฮ็ดบัตร ATM ฟรี เนื่องจากกู้เงิน กยศ.

คิดว่ามันเฮ็ดให้คนรวยขึ้น เพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ของเงินที่เพิ่มขึ้น

ควบคุมได้เพราะมันมีกฎหมายของรัฐบาลที่กำหนดไว้อยู่

ข้อยสิกำหนดตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ เพราะว่าจะได้บ่ผิดกฎหมาย แล้วกะเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้และผู้ให้กู้

เงินกู้มีผลต่อราคาสินค้าในตลาด เพราะว่ายิ่ง เออ เงินกู้กู้หลาย ราคาสินค้าในตลาดอาจจะเพิ่มหรืออาจจะเกิดเงินเฟ้อ

คิดว่าบ่เข้าใจเรื่องดอกเบี้ยดี เพราะว่าสนใจแต่เงินที่กู้ได้ บ่ได้สนใจเรื่องดอกเบี้ย

เฮาเฮาจะได้เงินฝาก ที่มากขึ้น แล้วถ้ายิ่งบ่ถอนเฮาเฮามีเปอร์เซ็นต์เงินเก็บมากขึ้น

เป็นเรื่องซับซ้อนสำหรับวัยสูง วัยผู้เฒ่า วัยสูงวัย เพราะเขาต้องการอิหยังที่เข้าใจง่าย

มีผลแฮง ถ้าดอกเบี้ยสูง เพดานเงินแฮงจะสูง แล้ว เอ่อ การตัดสินใจซื้อบ้านแฮงอาจจะลังเลมากขึ้น

สำคัญ ควรเรียนตั้งแต่เด็กเด็กเลย เพื่อที่จะได้ฮู้จักการออม การลงทุนต่างต่าง

บ่ได้รับผลกระทบ เพราะว่าหมู่บ้านข้อยฝนตกดีตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

แตกต่างกัน เพราะรู้สึกว่าโลกมันฮ้อนขึ้นทุกมื้อ แล้วข้อยหงุดหงิดกับอากาศฮ้อนมากขึ้น

ข้อยสิแต่งโตใส่เสื้อหนาหนาให้มันอุ่นจากข้างใน แล้วโตใส่ถุงมือ แล้วโตถุงเท้า

ข้อยเบิ่งพยากรณ์อากาศก่อนออกจากบ้านทุกมื้อ เพราะว่าเผื่อมีฝนตกระหว่างเดินทาง

ข้อยจะอพยพของที่จำเป็นขึ้นที่สูงแล้วกะ เอ่อ ขอความกะเหลือจากรัฐบาล

ข้อยเลือกหน้าฝน เพราะว่าข้อยมักขี่รถไปเที่ยว หน้าหนาวมันหนาวจนสั่นเฮ็ดให้สุขภาพข้อยบ่ค่อยดี

สังเกตสีของท้องฟ้า คันท้องฟ้ามีสีเข้ม แปลว่าฝนกำลังสิตกพายุใกล้จะเข้ามา

มีผล เพราะว่าถ้าไปเที่ยวหน้าแล้งมันกะบ่ค่อยสดชื่น ถ้าไปเที่ยวหน้าฝน ต้นไม้กะจะสีเขียว น้ำตกกะจะงาม

มักเบิ่ง เพราะว่าข้อยเข้าใจในภาษาถิ่น เฮ็ดให้เฮาเข้าใจข่าวที่สื่อออกมาได้ง่าย

ข้อยมักข่าวช่องไทยรัฐ เพราะว่าน่าเชื่อถือที่สุด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

มีผล เพราะว่าการ รับฟังแหล่งข่าวที่มันถืกต้อง ถืกถืกจะมีความคิด ทัศนคติต่อการเมืองที่มันเปลี่ยนไปจั่งใด ส่งผลกระทบจั่งใด

แหล่งข่าวบ่น่าเซื่อถือ เซื่อเพจที่ปล่อยข้อมูลมา อ่า บ่เคยพบเห็น แล้วเซื่อคนแชร์บ่กรองข่าวก่อนแชร์

อยู่แต่ในเมือง รถสัญจรค่อนข้างที่จะหลายแล้วมันเฮ็ดให้ เอ่อ ไปมาลำบาก

ข้อยแยกขยะ เพราะว่าข้อยเป็นนักศึกษา สิ่งแวดล้อมมันเป็นจรรยาบรรณของข้อย

บ่อุดมสมบูรณ์เลยเพราะว่าคนกะยัง อ่า หาประโยชน์จากป่าไม้ทุกมื้อ เฮ็ดให้ป่าไม้น่ะมันสมบูรณ์ลดลงแล้วคนกะบ่รักษามัน

กังวล เพราะว่าเรื่องมลพิษ เรื่องฝุ่นมันเฮ็ดให้สุขภาพเฮาบ่ดี หรือนำสู่ ไปสู่โรคร้ายได้

เซื่อ เพราะว่า ภาคอีสานเป็นภาคแห่งวัฒนธรรมความเซื่อ ประเพณี เซื่อจะมีความเซื่อต่อต่อกันมา

เป็นผีที่กินอวัยวะเครื่องใน กะเลยเป็นตาย้าน ไผเฮ็ดผิดผี ผิดประเพณี มีโอกาสเป็นได้

ข้อยมักพิณ เพราะว่าเสียงพิณเฮ็ดให้เฮาใจเย็น แล้วเฮาเงียบ แล้วเฮาตั้งใจฟัง

ข้อยรู้สึกสงบแล้วตั้งใจฟังเขาบรรเลงพิณ แล้วกะจะนึกถึงความแบบสมบูรณ์ของวัฒนธรรมอีสานกะ

เวลาได้ยินเสียงโหวดจะรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงลม ซึ่งลมที่มันไพเราะเป็นจังหวะ มันกะเฮ็ดให้กะเพลิดเพลินใจได้มากขึ้น

ข้อยมักไปงานบุญ เพราะว่าจะได้เว้านำคนหลายหลาย ได้ถามสารทุกข์สุกดิบ

ข้อยมักไปโรงเรียนตอนน้อยน้อย เพราะว่าจะได้เล่นนำหมู่ มีหมู่หลาย แล้วกะมีเครื่องเล่นหลาย

ข้อยมักวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้จากการทดลอง

อาชีพหลักกะคือ อ่า เกษตรกรทำนา เพราะว่าแถวหมู่บ้านมีนาเป็นผืน แล้วส่วนใหญ่กะทำนา ปลูกข้าวขาย

ข้อยมักเล่นกระโดดเชือกกับหมู่ เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันได้สามัคคี กระโดดเป็นจังหวะพร้อมกัน